Ma lokaci ma tlǝnǝ ya mǝlǝ na wato <hesitation> karantarwa nai ya mǝlǝ ka ˈyashǝghi mbǝ primary school wato ma lokacǝ ya gha rǝ na wato kimbǝ vǝzhi gutanǝ an tǝgli wkli kimbǝ va dubu kutani ɓa ɗari wkli ɓa wklinwtsughi makǝn ri tǝya gha tlǝn teaching to waya ghari waya ji daɗiya zǝ ˈma bo kuma waya mǝlǝ tlǝn tǝ pui do do do do do do bisa mǝlǝ tlǝnaiya mǝlǝ ma bo waya shǝrivǝ ghǝnyi mbwi mbwu bwakhi to saanan waya tsutsu mbǝ ghum bwai ˈma mi tlǝna nya shu randzau na to zhirǝ shishiri mbwagula pwai khizhu to mbǝ tlǝna zha waya ji dadiya zǝ don mbǝ riya sǝghǝ ghǝni ghi mbǝ riya sǝghǝ kǝl malghi mbǝn niya zǝmǝ nǝ ˈyashǝghi har ɗarkhi tǝ ˈyashǝgha kǝkǝllǝ vi tǝkha tsumbǝ makaranta har tǝrkhi khi sai riya sǝghi daɓǝ ghǝtǝn ghǝna wza ˈma mbǝ wzanyǝ ˈma zhingi dzǝrǝ gla kumanǝ wsu vǝzhu ntwi ka kumanǝ buhu sǝlanwtsukǝ niya ɗa Pa sinƙafa waya mbani kumani buhu magwuntsikǝ tǝ nontǝ vizhi ma nkwangyǝntsukǝ a kumanǝ hova nai ya ɗa pa buhu mfwonwtsughi ka kumanǝ tsǝn nai ya ɗa nza kau buhu sǝlawntsukǝ rǝ nontǝ va ka kumanǝ kanaji nai ya ɗa niya wzari ghǝtǝni suya binsi maya wzari na ka kumani naiya ɗa har niza kai ko buhu gwumǝ khi sǝgha rǝ shighai kha tlǝnai ya mǝlǝ tlǝnaiya mǝlǝ dai mazǝran dza ndwa vǝli yi na to zha shinǝ mi ka kuman biyan bukata naiya ɗau domin ma ndwa gha mǝlǝ tlǝn na wato sai nja zǝma sǝghǝ dzimbǝ gfhǝl kha to ma dzǝmbǝ ghǝl gha ˈma na kusǝ nǝgha kumanǝ ntwu mbi khi tlǝnai ya mǝmǝli tarkhǝ da saura va makǝn ra dla kazhi niya dlǝra tlǝni to kimbi va dubu ɓughi ɓa sǝlanwtsughǝ tǝghǝsǝri niyarǝ dlǝra nina tlǝn to maya dlǝra nina tlǝn na to niyarǝ zǝma sǝ wza kǝnan niya zǝma chi gaba nǝ wza khi tlǝn ya